Se'ere n sɔi di dia diilegɔ tana suŋera dia biŋere ti la ka tana sa'ana de la: Fum n ni diilɛ dia la ti si ku'ugɛ la, magesɛ wuu bitɔ. Fu san dikɛ birema'asa ze'ele zina, paara beere a daasa'am, fu wan nyɛ ti ba iŋɛ bii ba berege mɛ dee ka ta'am n nan le ana bii ba n ana ni se'em la bɔ'ɔra fu. Bala nuu ti nɛnkɛ'ɛsi me, fu san dikɛ ba kelum ze'ele ba bala ma'asa ma'asa dee ka uulɛ ba ti si ku'ɛ ba me kelum wan berege mɛ. N ti dia diilegɔ n tari suŋerɛ se'em koo se'ere n sɔi ti tu diila dia de la, fu ni diilɛ dia la ti si ku'ugɛ, la ni basɛ ti ko'om la woo n boi diisi la puan bii sɛla n de kaam ni bɔna diisi la puan la ni fɔregɛ mɛ dia la puan. Ŋwana ni basɛ ti bunyooro kan nyaŋɛ le daana dia la.